Gny fomba fialia varotsy ambazary eny, tsotra avao. Laha atany ray aly raha iny, mangataky iha hoe tsy mety dimy arivo va raha toy? Lafa tsy mety i, somary ampakarinao dimy arivo sy dimanjato, lafa tsy mety i ampakarinao enin'arivo. La manjotso koa i, manjotso sivy arivo ohatsy, la mampiakatsy iha <hesitation> fito arivo sy dimanjato; la farany amizay raha iny, valo arivo gny farany.